احاول اطفينو اعلقو اجغب انو ادخل الرمز مالتو اذا كنتو نيسي الرمز مالتو او اغوح على الصيانة وواحاول اشوف اش ينغادلو للتصليح حتى احل المشكلة او اشحنو اجوز ناقص شخن او بطارية تالفة وابدله وينحل امور التلفون.